تٔمۍ سُنٛد خیال اوس زِ بہٕ چُھس نہٕ اِنسان، بہٕ چُھس اکھ مشین ییلہٕ تہٕ کانٛہہ انسان کانٛہہ کٲم کرُن یژھان چُھ، بہٕ چُھس سۄ کٲم کران۔